द स्कुएरेल, स्कुएरेल् बुन्ग ब जेक केर्कुतुअ न बुन्ग, त केर्कुतुअ य गिजन्ग् बतरओ, त क्सय् गौनिअ बको, ब बरेइ जुगर्खलम् न लैए, ब म बरेइ <hesitation> ए गिजन्ग् बतर्नि त क्सय् अदर्फेर्क बुतुम् न लैए, बतर् लन, बतर् म बैदे विसेर गौकने अदर्फेर्क बुतुम्। द जय् बए विसेर, ए, जेरे द गिजन्ग् बतरओ मन्पए ब, विसेर मित्कये जे गिजन्ग् बतरओ मन्पए ब ए जन्ग् अदर्फेर्क बुतुम् न लनन्ग् सिगो। भिदीन विसेर बतरओ मन्पए नि सिगौन, विसेर गौनि बहयओ, मन्छे, मन्छे, मन्छे, विसेर गौनि जनए अदर्फेर्क बुतुम् न लैए, जे गिजन्ग् बतरओ मन्पए ब तए, जेन्ग बहेरओ न्ग्खर्नने अदर् बुतुम् न हनए। ए ज, अदर् बुतुम् न हनए, ए जनए नोअ, हनए नोअ, बेनि त क्सय्ने विसेर, न्ग् अदर्को गिजन्ग् बतर्नि त क्सय् सिगौन बुतुम् न लैए, जय् के विसेर गिजन्ग् बतरओ, अरम् से न्ग् गौनि बहयओ सिन्गओ तनने, गौनि जनए अन्ग् खल्क, तुपुन्ग् न क्सये, बेनि क्सय्ने विसेर गिजन्ग् बतरओ मन्पए नि सिगौन अदर्फेर्क बुतुम् न।